मुझे कास्ट आयरन पैन का इस्तेमाल करना सबसे अधिक पसंद है। इसका कारण यह है कि कास्ट आयरन पैन में खाना पकाने में स्वाद और खुशबू बहुत अच्छा है। तो जब हम इसे सही तरीके से मौसम करते हैं। तो यह पैन नॉन स्टिक की तरह काम करता है। और बहुत लंबी समय तक चलता है। इसके अलावा कास्ट आयरन पैन से खाना बनाना में पोषक तत्व भी बने रहते हैं। क्योंकि ये लोहे प्रदान करते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि नॉन स्टिक पैन और स्टेनलेस स्टील और भी अपने-अपने फायदे रखते हैं। नॉन स्टिक पैन में खाना चिपकता नहीं। जो भी स्टेनलेस स्टील पैन खाना पकाने में जल गर्म होते हैं। ये अधिक दवाइ होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी अधिक तेल की आवश्यकता होती है। ताकि खाना चिपके नहीं। इसलिए हर पैन का अपना उपयोग है।